Jamoat transportlarida inson o’zi xohlagan barcha manzilga ham bora olmaydi. Shuning uchun men o’z avtomabilimda foydalanishni afzal ko’raman. U bilan men xohlagan paytim xohlagan yerga borishni amalga oshira olaman.